لو قدرت أرجع أسبوع واحد للورا راح فكر ايش لون القرارات الخطأ اللي أخدتها بهاد الأسبوع وأغيرها تماما. أتعلم طريقة جديدة للتفكير أخطط لهاد الأسبوع بشكل مثالي. أحاول أصالح الأشخاص اللي صار بيني وبينهم فرقة إذا أخذت قرار غلط وراح صلح كل شيء فسدته في الأسبوع الماضي.